بشوف إن الكتابة بيصير تكون أفضل وظيفة لأني كتير بحب الكتابة وبشوفها واجد مسلية واجد مفيدة ليا وللمجتمع، الكتابة بتوسع الأفاق حقي وبتخلي تفكيري أكثر إفادة ليا ولرفقاتي.